<hesitation> ebitangura nibikora enju zaabyo, enju zaabyo o- o- turakira kubyeta ngu ngu ni empumbwe e- e- o- oruhumbu <hesitation> mbwenu zira zirabikora zishwekeho zo zigyende zize enyima enyima yekye ye ye y’ogwo ruhumbu kugira ziija ninga kugira ngu omuzigu waazo yiija arenda nk'oku- kuziteganisa, zibone kwiruka, mbwenu ogwe ruhumbwe nigashi ezo- ezo nju ezi ebitangura birakora n'ez'okubirinda kugira ngu zituureyo hatiine orikuziteganisa.